اكثر شي رومانسي شفته لما يكون في شخصين حبوا بعظ فعلا وانتهى قصة حبهم بالزواج وبعد الزواج عاشوا حياة يعني متكاملة وشاركوا حياتهم مع بعض شغلهم مع بعض وجابوا اطفال. واستمرت حياتهم بدون مشاكل وهدوء. لما اشوف هذي القصة مرة اكون مبسوطة.